Paasepɔti de la zuo foote. Ba san yeti paasepɔti tumam buuri wa puan tu mi di ti di dɛna la zuo foote ti tu bɔta tu baŋɛ zuo foote la ti tu tara ita sɛla. Tu san bisɛ, nɛra san yeti a yu'ɛ la banki accounts, tara a ligeri biŋera banki, ba boti a zuo foote lagum pa'asɛ gɔŋɔ la ti a fiilɛ bii a gulesɛ tisera la puan mɛ ya, ti ba mina e. Tu san le bisera, fu san le malum le yeti fu gulesɛ la gɔŋɔ ta bisɛ zi'an to'e lagefɔ ti ba yi'ira ti loan, fu to'e gee nyaŋɛ ta lebese yɔ poore, fu zuo foote la le malum pa'asera bini mɛ ya. Fum yen ki'ira zi"an me ti fu iŋɛ sɛla ti ba san bɔta zuo foote, di nari mɛ ti fu dikɛ tisɛ, bala la zuo foote la n tuni se'em n bala.